मु एक मिनियां में पांच छः बार घर का सामान खरीदबा दुकान पर जाऊ क्यों क्योंकि <noise> हर आठ दन को राशन एक बार में लेकर आजाऊ वो राशन आठ दन में खतम होबा के फेर दूसरों आठ दन को ले आऊ। वहां पर में कभी एक घंटा दो घंटा कभी आधा घंटा में सामान लेके आ जाता हूं। क्योंकि वहां अगर दुकान पे ज्यादा भीड़ रेवे <noise> तो टाइम लगे सामान लांबा में ई वजह से हमें दो घंटा भी हो जावे और में एक साथ आठ दिन का राशन ले आता हूं। एक महीने में चार बार पांच बार राशन लेके आता हूं।